Izy io izany an, raha ohatra hoe tianao hoe ho voalanjalanja tsara ny ny fiainanao. <hesitation> Mila mianatra mifehy tena, izany hoe <hesitation> mila asiana fetrany izany ny zavatra rehetra. Hoe hatreto an no miasa. Dia hatreto aho no mankafy, hatreto aho no miaraka amin'ny olona, hatreto aho no handeha hikotrana. Ilay izy izany an, ohatran'ny hoe manamboatra programa ianao amin'ny fiainanao. Ohatran'ilay any an'asa ihany hoe ohatr'izao ny ny "emploi du temps" dia ohatr'izay ihany koa ny hanaovanao ny fiainanao.